﻿Endimi nyingi kirayamba munonga munonga nk'ekyokureeberaho kwija nka buganda, waaba oramanya oruganda kirakwanguhira kugamba nabaganda aba okacenga eki omuntu arikumanyisa, na nekindi waaba oshomire endimi, nekintu kyamaani munonga kyomutaano, waaza nka aheeru okaza nka bugirimaani nanga nka buraaya okashanga orurimi oru abantu bari okwe barikukozeesa niiwe orarumanya orurimi orwe, kirakwanguhira kukwatagana nabantu okamanyana nabo, okarahuka kuhika ahakyorenda speed, <hesitation> waaba oramanya orurimi, barabaasa kutakuteera hamuhanda, orabaasa kutiitwa iriho ryahamuhanda, akarangwe karabaasa kutakwiita ori ahamuhanda habwokuba orabaasa kuza owomuntu omweshengyereze akuhe otwiizi mururimi rwaabo akucenge kwonka hariho obu oraza kugamba nomuntu ataramanya orurimi rwaawe atakucenge ayebuuze ogu arikugamba ki bimushobere eki orenda kitaakorwa